Aa po pos pue aguacates pos es el poy tlenoh pos de miac cosas, cuali para ino torta, cuali para yecah quimopuatla quemeh salsa, cuali sa ihqui yaca quicua ca istatl, cuali noyihqui para pahtli, tlelaseyaca qui cona ino guaguacayulotl ua yaca tihtipachoua ua yaca quicoua se litro de mezcul, ua yaca qui quitlatlahcalih ya yacah quicococua icxiuah ua motlaliliah